که زه دا وړتیا ولرم چې په هر ډول حیوان بدل شم، زه به باز (شاهین) غوره کړم دا یو ځواکمن، ازاد او چټک الوتونکی مرغه دی. د خپل بدن پر باندنیو وزرو د هوا لمس، د غرونو له سرونو تېریدل، د وریځو تر منځ تېرېدل. د کیلومترو په فاصله کې ښکار لیدل، او هر څه له یو لوړ نظره مشاهده کول. یوه ورځ د فطرت سره یو ځای: د لمر ختلو سره ویښېدل،